ادعم جمعية رحمة الخير لهدفهم، لهم هدف مهم وسامي بيهتم تهتم بمساعدة الاسر المحتاجة وتوفير التعليم للاطفال وفي عمان التعلم يفتح المستقبل، وعندما نوفر لهؤلاء الاطفال التعليم والتعلم نساعدهم او نساعد نفسنا على بناء جيل قادر يغير مجتمعنا للافضل.